போரில் ட்ரோன்களின் நெறிமுறை பயன்பாடு பரவலாக விவாதிக்கப்படுகிறது, சாத்தியமான பொதுமக்களின் உயிரிழப்புகள், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் இல்லாமை மற்றும் ட்ரோன் நடவடிக்கைகளின் தொலைதூர தன்மை காரணமாக ஆபரேட்டர்கள் மீதான உளவியல் தாக்கம், துல்லியமான தாக்குதல்கள் மற்றும் ஆபத்து குறைக்கப்பட்டது. நட்பு படைகள் எனவே, கடுமையான மேற்பார்வையின் கீழ் ட்ரோன்களை நெறிமுறையாகப் பயன்படுத்த முடியும் என்று பலர் வாதிடுகின்றனர், அவற்றின் பயன்பாடு பல சூழ்நிலைகளில் குறிப்பிடத்தக்க நெறிமுறை கேள்விகளை எழுப்புகிறது.